Kucha chje la kuya la taa ba thi cha'uee bala ya ta tsexiin ba kune ba xra nguchixin tsee ba nguxiijin nangaa kon thjagala yaa chi chi giton 'on thi cha'uee bala yaa thi ta tsexin ba kune ba inangaa kunche xra xra thi ku thi kunchee thii ku chiachje thigu chitoon jun thi thi ntha thigu catse thiton thi ntha nthayue gunya la nithon nithon peligro yaa are thon thon chjingo yaro na nangaa ku chi chjela thigu ne'e rua chujni rone taxin na sinee ba roa chujni na na tare thon tare thjen thin yaa nchin thjexin thi th'uana nena thekjan gu cha chjeela thi kachjia tsi tsiga ba thi cha'uee ba laya ya ta tsexin ba kunee ba inangaa ku chjee ku chiachjela nuyala thi thengani ba thi thjuajan thengani ba nchia thi ka xema jan yaa yaa tsia ton thi cha'uee bala yala thi ta tsjexin ba que ku sine ba yaa thi ta tsiitho chaa'uee ba.